Arasa mokoi eta mokoi popape ouvi yande momaendua öi opaete mbae mbae teko teko reta oajava kirai opama opaete mbae mbae reta oyembo kambio ojo ojovare jare ou yande mbo yemonguetavino jare ñanemomaevi kirai mbae mbae reta oaja ou oiko yande ndieva ñaneréta rupi jare oipota rupi kirai oaja mbae mbae reta ojo ojo